الكلاب تحتاج إلى تمارين يومية للحفاظ على صحتها وسعادتها <hesitation> بشكل عام من حسب رأيي ينصح بإعطاء الكلب <hesitation> حوالي ثلاثين دقيقة يعني نص ساعة إلى ساعة، من التمارين المعتدلة، ولكن بالطبيعة هذا الكل يعتمد على نوعية الكلب وعمره ومستوى النشاط متاعه.